غاح اجي يمو واشوف اش ليبس اشنو هو مظهرو مظهرو مثلا واحاول اتقغب من عندو عن طريق مظهرو اش ليبس ملابس واستفسر عنا او اجي يمو واشوف اشوفو هو همين ضيج من حفلة اعمل نفسي ضيج واخلينو يعتقد انو انا ضيج واحاول اتعرف علينو قدر الامكان.